So tawi aɗa feewna ko wisate e dow salaat, a ƴeewan nebam, bassalle, tomaate, njiɓɓondira haa jiiɓo. Mbaɗa hen kala ko njiɗɗa, so ko tawi ko mayonees, so ko tawi ko bofooɗe. Ni woni mbisa e dow salaat he.